Eng sapet ap ranii, kegergeitu ak sapet nikibo keny, ko kigokararanit sapet nepo rani amu sapet ap rani ko kigesoman, kigenai tuguk che chang. akot lakwet ne mining ko kigonai tuguk che chang mising mitei tuguk che kararanen, kealchi ngoriet ne kararan ke alchi kweinik, koi kimutat lakwet kogerot tuguk chekororonen, ko kigokararanit sapet ap raa mau nikibo keny. Eng keny ko kitieche pik ingony. kimakomii kweinik, kigilachi mara ilach ingoryet agenge, amu mami rapinik che tos kiale ngoroik che chang, sapet ap raa kigokararanit amu mitei amitwogik che kororonen, mitei tuguk cheu sodet che kararanen kigenai agot kele matundek, komuch agoi ke tuatui agechukchugan iye ko anyinyen makou keny kikipute ing ketit akeam kityo. Rano ko kigokararanit sapet amu mi tuguk che kararanen.